re qaqaj qe qe qaya' rib'ixiik wuxu' qe qaj qe jun chetaq rajawxiik b'la' qas kajno'jin nan qas qiyb'ejnan qas <hesitation> qaqil nan riij <noise> wa otz li qe qatijin che rib'aniik wuxu' qajtijin che ritz'ib'siik wuxu' kajtijin che richomxiik xa' kela' qe qas qe qaqilan che qas qeech wuxu' qaya' richoq'ab' chewa' li qaqaj pi qak'aslemaal, <noise>